रूस जो हे ओ विश्व के सबसे ठंडा जगह म आते यही बर ओमन ज्यादा रूप से विस्की आऊ शराब के सेवन करते जेन से ओमन ल ठंड कम लगे आऊ साथ ही खाना भी गरम ज्यादा प्रचलित हे वहां।